Kërkonj documentari sulla giungla e kërkonj të di çë ambienti mënd gjenj, çë animej mënd gjenj, na ë no arm çë makari mënd qell bashkë e… e mënd më jet utili makari të rronj atje e gjithë e pran zë fill e jec.